'Ekahi, ua hana ke Akua o ka lani i ke ao, nā lani a me nā mea apau i 'eono mau lā. Ua ho'omaha 'O ia i ka lā 'ehiku. 'Elua, 'eono makahiki o ka'u mo'opunawahine 'o La'akeo. Ua lilo i kona niho mua i nehinei.